Foonii harkan midasen sun an foon sun hin' nyaaduey, foon sun foon hamaa, foon sun fooninii dukub innamatini dufeni, an duum dandee foon sun hin' nyaaduey, foon anin nyaad, kaam horiatiey, amo foon inaman harkan midas, foon sun foon jirenimu, foon shida namitin dufenu, dukub namitin dufenu, issun baya iraba isun hin nyaadu.